Kulol mun ana mawni kaa. So ɓinngel maa ana ekitoo negeson, a tinnoto nanngaa mo nanngaa negeson oo. Fati mo boɓɓo. So wanaa ɗun, ɗun neɗɗo laatotoo ana miiloo miilooji muuɗun, ko hulata duu. <hesitation> So wanaa ɗun, minen kaa miɗen mbiya jaati, goɗɗo kañun haani ekintinde ɓiya ko wanaa an.